Yo fo bé ga taηana katti meteo nkara woga condition ni beeni tou, woraytini kammé, fanké, khouro, kefini moulé ado towoyé.